Mokoireve ikavi, esa amoape mbaeti korepoti yagua vaera gas, jaema yayatapi, tavi tatape, yayapo tembiu va jeengatu.. Yae, seve jare <noise> jarea yayapo tembiu Tatape